Пас аз эъломи давлатдории худ, мардуми зиёде аз гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон ба ин сарзамин кӯчиданд. Ин муҳоҷират фарҳангҳои гуногунро дар ҷойи хеле хурд гирд овард. Забонҳои мухталиф, мусиқӣ ва таомҳо омехта шуда, ҳувияти миллии навро ғанӣ гардонданд. Ҳамоҳанг сохтани муҳоҷирони нав ва аҳолии пешина кори осоне набуд.